لو باغي أحظر حدث تاريخي مرة، فإني اختار إني أحظر تحرير الأقصى إن شاء الله وعودته للمسلمين، لأن هذا حلم كل مسلم وحلم كل عربي، ويوم من الأيام إن شاء الله يكتب لنا الصلاة فيه, وبإذن الله يتحرر من أيدي اليهود يا رب.